Mi buran yidugo mi fina be lau ngam mi wada sungullaji. to mi fini mi yiwan, mi joda mi fauna mi wata kare boddum. sai mi vurta mi dilla jangirde be fajjira. ngam jangirde be fajjira buri nastugo hore. daga jangirde Bo mi dilla tefugo chede.